Thunua' thi thi ntha the thjigu nuthe' jaara neni nena thjigu nutha' <noise> thjigu thikaa o landu' thu chuthi thujnthi <noise> thi ntha the neni.